Aminakay ndraiky tsy ara-dalàna mampiasa i machine a machine a miteraka tsy fananan'asa zany bôkeo bôka antsika olombelo io zany kô tsisy asa lasa mitsiry koa bôka loha maloto io lasa ami- <hesitation> lasa mamorona hevitra hangalatra, hanao afera maloto, karakaraha zany donko tsy normaly zany aminakay.